Dziꞌk nak skaler lëꞌ skaler xkiꞌn xiepma <noise> gik yu, diꞌltsa kwaꞌn x̱oꞌb gik yu y lëꞌ skaler c̲h̲eygama siaꞌgama par izoꞌbma bot xki o lëꞌma këꞌnga tib pos, lëꞌma isëꞌbga skaler lëꞌma sëꞌbga dzeꞌka idëꞌnga pos, ber lëꞌkga lo skaler tsibma o lëꞌma ba nex ba tsëdga lo yag nap lëꞌma sia sën skaler sën, se- saꞌnga diꞌltsa giend skaler agkda tsëplá gik yu xki y gakda ba dziꞌn gunnlá sinda skaler nec̲h̲. <noise>